Jari, iya injo paralunna punna rie kulkas riballa, sessa kaliaki punna anre kulkas, ngura nakukua sessa ki, ka biasa injo arakki paka lohe ni halli bangsa mae juku', <hesitation> bangsa mae kanre-kanreangan nu lani pallua punna kanreangan allo-allo i, na bangsami pakunjo, <hesitation> rie mintoppa kedde kulkas, ka punna anre kulkas sessa kalia ki, manna nu balloija ni hambangi injo anua, nu balloija ni hambangi <hesitation> kanreangang a, jari ji la kodimo, la mela-mela maki isse ka anre kulkas, ka injo punna rie kulkas iya punna loheikji kanreangang, <hesitation> nu kang punna ni pelai iya isse ni atta mela-mela a, koddi isse anua, jari ni pantama ri kulkas balloangngangi, nampa mukoang mae punna a'ara i ji ni kanre ni hambangi pole, injo ballona punna rie kulkas, <hesitation> ballo injo pole anua ka punna rie kulkas ballo jama-jamaanga ngisseki abbalu <hesitation> es batu, es kristal mange, ngiseki balu <hesitation> eksrim, biasa tokki nanro bangsa mae naget apa mae nu nu ngisse a ni nu ngissea ni anu, nu issea dibalu-balu, naget apa mange, jari <hesitation> ngisse tokki. <hesitation> nanro bangsa mae <hesitation> buah-buahan mange apa, biasa tokki pole nanro juku' <hesitation> inni jukua parallu to inni, ka punna injo, ka punna anre juku biasa, iya to injo bajao, jangang, <hesitation> na biasa rie tu elergi mo na lajju bajao, jari iya to injo ballona punna juku daging ballo todo, jari injo bajung utanga ballo-ballo toi punna ni nanro rikulkas, a segar-segar to i, ka punna injo sessana punna anre kulkas, iya injo haragana kulkas a biasa, ta tallu juta nguppa maki nu sekre, pintu, ballo-ballo injo kapang ni halli punna rie-rie dalle bakka.